Min kam, ikka mi laatoo ngamayɗo innaaɗo, anndaaɗo. To mi wartii ngamayɗo innaaɗo kam, mi daɗi. Mi heɓa yiide himɓeeji ɗuuɗɗi. Mi heɓa ceedeji ɗuuɗɗi. Mi annda pelleeji feere feere. Mi annda lesɗeeji feere feere, mi heɓa yiide himɓe ɗuuɗɓe.